Davana ta ho o on. reona na kini va naivii nguna, ta kana chio ta yató ta kininé kana chío, aña nra kanacxhío ta yo ta nrida kanrixa ta'ó, pro no ta ki no ta kan vanáxio ta cható ta kan'kinine kan ná xhió.